समाज में व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बहुत महत्व है। जो आदमी के अपन काम है ओला भालों भाती कर ही। और ऐसा काम करे जेकर से मानुष और समाज के भी विकास हो और विकास के कार्य में अहम भूमिका रहेल।